Valna za, bueno, nasa ni rgibia lagy cun, bueno ra lagy quitz, napu por gunu separar lani, lo principal ni na gack ni separar con color sino núni riet ni nuny chi na ni rgibia primert’e na lady quitz-lagy quitz rsiu niza lan, rzala fa loni rzala, a vez eh rcha vinagre te chi par queity gindiadini chi cun bicarbonato te par gya lady nani, chi queity ru rndia di ni zë, bueno <hesitation> bueno chi rchani lo, bueno riu niz cani va riu niz cani zega nú vez gel rsiu niza lani sque, chira gel chi xila ni este chi rchá siani lañ lavader chi xila ni zar zuña ni lo lavader doi guna nú vez cun naah gaga rxunia lo zá ni zque. Chi xila ni, chi de rh napa por, bueno quibia, gixunia ratheni, cuthe xga mew lani cuthe xga, chi ichaga biz lani, chi xila ni este chiru rchani lo sto niz za chi gidieni fá, gidieruni fá val’ti vez chani lo niz, reni-reni niz gichag niz zten ni chi por ultimo xila ni rchani lo-lo suavitel lo cualquier dis suavizante ni na’pa mas th do’i chiru cuthe ni lo gy mas gixien do’i chiru-chiru rzël zia lany, chi zega’si rack riad lady.